Bafiding hom ɔng fi in dorok yit ngma, ba in se yit ngma narɔ kazining bá. Kaangan bɛ karɔ isonong wu, atsak e in kyem in ren kudoot nnon ba bá, imi de in ren kudoot na nahom. Nɛk anɔng, iba, koangan bɛ karɔ isonong wu, ba in se yit narɔ kazining ba. Tɔ!, ishɛrɛp ba ma kus, ba ba di se ni kutset nazatse bá. Tɔ! Mok anɔng fɛ ba na kyem in ren kɛ nnon ba se nɛ kɛ kusonong ba se nɛ bá. Ayanayi kusonong dee, in nyisit izen izen, ba ka kiri izen e in nyis yit ba. Karɔ fɛ ka moon banet makiyi nkum ke ba ra <hesitation> ba tsin moon kuweneng na nyim yit, kɛ ba tsin moon ifidan na nyim yit, kɛ ba ra iku ayi in da nyim yit, azɔng e fi in da nyim yit. Tɔ!, kyɔrɔng kutse e ma ku mi rɔ. Ki i shim i bɛ narɔ anet e itsɔm amashing pet, da fi i ra ye name, name bi itsɔm. Karɔ fi in ngarak yit adari faa, na ba fɛ ni ngɔn adubu zining kyɔrɔng, nɛk anɔng, in nyis yit wet wet na bafidan hom e ba in tsin se yit ngma ngma ana bá. Ama yɔng fi in bi nyim yit, in sonong yit narɔ kazining, yit ɔng narɔ kazining, ba in bɛ yit asara bá, imi yɔng in yet akuwu. Imi yet akowu, ama in se yit kaman in bɛ yit ifidan ni wi makiyi ba ifidan ki di moon yit bá, iyit ɔng narɔ kazining, ikikak di hada yit bá, ikikak di moon yit kɛ kudaam kɛ akyɛ bá, iyit ɔng nin sot yit ngma narɔ kazining. Ama bafidan fi in dorok yit ngma, in rasak yit ngma, kaangan te iren wu. ishɛrɛp ba ma kus, yada in tsin fɛ ikyɛng e tse yɔng. Nɛk anɔng, ikyɛng dong fi imi ren na ayanayi kusonong ɔng fi in se yit ngma. Kaangan ren doot nnon wu nɛ nnon ɔng fɛ a tɛ sɛ naton nnon wu. In gat ikyɛng fi imi di kaman, in bɛ ide yɔng, ikikak di se tɔ.